हमके जूता के बारे में पता कईल और जानकारी जुटावल बहुत अच्छा लागेला। हममे जूता के कलेक्शनो बहुत अच्छा लागेला, लेकिन फिलहाल हमरे पास जूता के खाली दू प्रकार उपलब्ध बा। जेमे से एक हवे गरम करे वाला जूता जौन हम ठंडी खातिर खरिदले बानी ताकि हमर <hesitation> हमरे पैर के <noise> ठंडी के महीना में ठंडी ने लगे पाए और पैर गरम रहे। <noise> और दूसरा प्रकार के जूता हवे स्पोर्ट सूज जेके हम बाहरे दौरे खातिर खरिदले <noise> बानी ताकि जब्बो कबहुँ <hesitation> कभी हमके बाहरे दौरे जाए के हो तब हम ओही के पहिन के जा सकी। काहे कि उ बहुत आरामदायक होला और दौड़ले में कउनो दिक्कत नाहीं करेला।